Hifneere pewol, hifneere pawne. Himbe do wata hifneere ha hore mabbe ngam be fadda pewol to dum wakkati pewol, tona wakkati pewol bo, bedo wata hineere ngam pawne to be yiwi be fawni sai be hosa hifneere sanyinga be gaaraji boddum be hippa ha hore mabbe ngam be vooda be nasta himbe.